Ja ma olõ sullõ kistumaldaq tenolik, et sa mullõ taad filmi soovitit ja et ma tuud teno sinolõ nätäq sai. Taa jääs kimmähe mul ütes lemmikfilmis. Midägi nii hääd olõ-õi ammu nännüq. E tuu oll', osatäütjäq olliq maru hääq ja, ja kõik taa opõraatoritüü oll' umbõ hää ja. Nii et ma olõ väega tenolik sullõ taa soovitusõ iist.